नेपालमे दुइ सौ मेलके मछरिक जात मिलतियाँ मछरि बहुत पोशषवाला खाना हे । मछरिक कुछ नाउँमे यि मेलके हे जेहमेकि नैनि, भकुरि, सोंस, गोछ, पँडुइ, बम्बुलि, भुरिया, असला, शहर, कमन, पडहनि, मँगुरा, झिंगा, गिंगटा, अन्धरा, बाम, ठेड, कटुवा, भुरिया, तिलपनियाँ, कमन, ट्राउट, क्रास हैं । काहिककि यि नेपाल मछरिके घर कहलेति फेर होइ । काहिककि नेपालमे हिमालयति बहल नदियामे बडा बडा मछरि मिलतियाँ जौन हम्मर तहिना बहुत पौस्टिकताके खानाके रुपमे काम करतियाँ । आउर हमरे एन खाके हम्मर जिवन ओहके स्वास्थ, तन्दुरुस्त आउर हस्टपुस्ट बनाइ सिकत होइ ।